hiŋi anda a fɔ ŋ nye andɔ mbɛ táa kɔi baɔ, hiŋi ŋ taa nu, ŋ woa lɔɔ mbɛ komu ma, ŋna tae nu mbɛ sɔka káa, kambá yɛ ŋ kɔ jáfeŋ la. hiŋi ŋ táa nu mbɛ bɔ kia bia mɔ nu maa, na jáfeŋ fɛe mbɛ a sunda niyɛ na mɔɛ nuã anui keŋ sɔɔ. mbɛ na leŋɛ nu maãkɛɛ, ai jɛɛ na mɔɛ kɛmu hiŋi feŋ bee a booɔ mbɛ a basa mbɛ ko ma a ye. Bɛima núu kɔibaɔ- kɔi mɛnu baɔ mɔɛ bɔɔ nu anda taa nu anu ma kpai bɛɛ anu family nua koa, anu ma kpai anda mɔɛ nua koa. Kɛmu bɛɛ mɔĩ tinu kee kpandáa bɛɛ a mɔɛ ya kɛ a bee a ma, kɛ hiŋi bɛɛ kambá kuŋ a maã hiŋi pɛɛ bɛɛ ma taa nu kɛ na leŋɛ bɔɔ nu a taa nu, kambá ya a mu- mɔɛ a way laka, kambá ya way laka, kambá ya a ma ai jáfeŋ fɛɛ, ai sɔkɛ fɛɛ, ya sɔkɛɛ fɛe kɛ ya jáfeŋɛ fɛɛ. I jáfeŋɛ fɛɛ i yɛ i kuŋma kaŋ sɔɔ, i yɛ ya leŋɛ maãkɛɛ. i yɛ i womɔɛ, i ya mɔɛ kɛmu bɛ sɔfana i yaa basa, i ko ma a ye. Bɛima mɔɛ bɔɔ nu bɛ hɛnu anu ma kpai bɛɛ anuã mɔɛ nuã a koa, kɛ hiŋi ŋ taa kɔi mɛnu baɔ ŋ tia nu mbɛ ŋna mɔɛ nu basaa, ŋ nyɔmɔ kɛmu feŋ bee a boo hiŋi pɛɛ na feŋ nda tie ŋ boo mbɛ family kɔa, mbɛ a bea family ye ndɔ ɛɛh kɛmɛ mu woe ŋ boo kuŋnda kɛmɛɛ wa mai. Kɛ mbɛ mɔ bɛ́na wa kpao wa mbɛ jáfeŋ sunda a ndɔ ɛɛh na kaŋ mɛɛ sɔ, hiŋi pɛɛ bɛɛ lomu náani mu i nu sɔ, na minyɛ ká jɔ́, na minyɛe nu ká kɔi mɛ nu baɔ na nae tée mu kɛmu ŋ kuŋ tia tona nu mu bɛ ŋ ta leŋɛ nu. Bɛimaã mɔɛ a ta nu a bɛ lɔɔ bee na bátájaa wa, a bee ko bɛna ma a family. a bee ko bɛna bɔɔ gbi lɔ. bɔɔ anui ma wa kɛ anuĩ mɔɛ sunda níɛ, kɛ hiŋi ŋgae kambá a ma ŋ taa hɛɛ nu Kásé gbi bee tia kambá mai, mbɛ na mɔɛ nu sudáa, mbɛ ŋ kuŋma kaŋ sɔɔ, mbɛ na leŋɛ nu maãkɛ, mbɛ ko káká ma anu ye. Kambá a jáfeŋ sae ŋye lɔɔ mbɛ siɛ kɛna lɔɔ hiŋi ŋ bɔa boo mɛɛɔ ŋ taa boo mande lɔ mbɛ ŋgaga nafaa, hiŋi pɛɛ bɛɛ sama kpɛa andɔ mɔ mɛɛ ko woe mbɛ mɔ bhii koa kɛmu lɔɔ mbɛ na- kambá ye ŋ kɔ. Anda a fɔ ŋnye na kaŋ mɛɛ fia woe lɔɔ kaŋ fiaa mu, jafeŋɛ mu mbɛ nu fia wa kɛ mbɛ na jáfeŋɛ fɛɛ. hiŋi anda fɔ ŋnye andɔ na i wunde mɛɛ ma woe, mbɛ taa mbɛ wundee ma kaoe a bande mbɛ na jáfeŋɛ fɛɛ, mbɛ to a hãa amana kambá ye ŋ pɛɛ ti mɔ ko, kɛ mu lɔɔ mbɛ nafa jaa bhii fɛɛ, ai na mu bɛ ŋ ta leŋɛ bɛ ŋ ta family nu tina, muĩ ti mɔ ko jɛ. Bɛima dúunyaa mɛɛ ma mɔi sɔ mɔ wa ma, i vaa mɔ wa ma pɛŋ i ti mɔ ko, i ma vae mɔ ma i bee ti mɔ ko, i bee ya kamaã lɔ kɛ, i bee kama lɔɔ kɛ i lɔ kambá ye i kɔ <nui> a ye i kɔ. Kpã mu lɔɔ i bee ko káká lɔ, amu i ya bee ko káká bhii lɔ tée bɔ lɔ nu kambá yɛ i kɔa lɔɔ i ti mɔ ko, i bɛɛ i sii yɔ oo kasi gbi bee kambá mai,ŋ káama ni, ŋ léŋ bándaa ŋ sɔfaa kɛ sana wae kase gbi bee kambá mai kambá bɛ ŋ kɔna. So koe nu mɛ mɔ i, mɔ i sie kɛ lɔɔ ko muã dúunya ba mɛɛ kɔ, fiabɔ fɛjanjaa kambá yɛ i koa, fiabɔ fɛjanja a tie i ye mɔi kuŋ ko lɛi gbi maã, hiŋi pɛɛ bɛɛ i bɔa níɛ i taa boo mande lɔ, i kuŋ live la nu, hiŋi pɛɛ bɛɛ i bɛ nu, i bɛ nuu i bɛ mɔ mande nu tɛɛ, kɛ i kpee bɛ bɛna i live wa kɛ nu, <hesitation> mɔ bee a sɔa kɛ mɔ mu i ya ya mɔ bee nu, kɛ hiŋi lɔɔ ya dúunya a bia kii sɔ, i ti lɔ nu kii lɔɔ wo bɛ ya family nu wa bɛ nu, so dúunya mɛɛ ma mɔ ya tie tona nu, i yɛ i wanga lɔbɛŋ, i ma i wanga ti mɔ wasue koo, i ye wanga lɔ ma jii, i sɔ mɔ wa ma pɛŋ, i vaa kɔŋ wa ma pɛŋ i to ti mɔ ko dúunya mɛɛ ma.